Be lon se l'aveise ën mercatino si vizin che a t'vendu roba propi bun-a cume fuma nui përché andé cumpré ënt i supermercati magari pìe nen bo, non he ho idea, l'ai propi gnüne idee